Ñy fomba ahaiza nteña ñy toera andehana nteña lafa avy ñy fialàtsasatse: -Mila hay nteña ñy tanjona noho ny ñy fotoa azo nteña andehana añy. -Mila hay nteña koa ñy drala ilà nteña aminy ñy fotoa'eo ho lanyy zay. -Mila hay nteña ñy lala mandeh'añe no ñy raha ombà nteña mbeo, ñy raha ondrana zay.